Gentilessa veu tante cöse, tutte ligæ a-o mòddo de comportâse co-e gente. Gentilessa veu dî che <hesitation> ti çerchi anche magara d'aveighe de l'empatia con a persoña che ti gh'æ de fronte, anche ben che no ti â conosci, e l'é pe quello che ti deuvi un mòddo de fâ corteise incangio de ëse brusco ò sgreuzzo.